في يوم من الايام شاف رائد فضاء نجم يلمع بشكل مختلف عن باقي النجوم. لما راح لوكالة الفضاء اللي يشتغل فيها وطلب منهم تلسكوب عشان يشوف الموضوع اكتشف ان هذا النجم هو قمر لكنه ما يظهر لكل الناس يظهر فقط للمختارين. اللي هالقمر اختارهم انه يبيهم يساعدوه يتواصل مع مجرته الام